Mimi wakati ni mdodo <hesitation> ni- ni ubwanga kiu ni ubwanga nasoma wakati huo sasa kwa shule mwanga n'datanga nitangwa kisosolwa primali skuli au shule ya msingi kisosolwa nadakisoma, sasa kuna kipindi <hesitation> nikasagula mime nikaka mkuu <hesitation> kaka mkuu siku hiyo nami nikagoswange mmakosa naona kama naona kichewa kidogo kuja shule, kwa hiyo hata wada wanafunzi usafi ukawa uyumba Yumba siku hiyo bahati <hesitation> mba- aa- ya naho yagwaa <hesitation> kenge nenda kutegwa ya mstarini maeneo haya dazati kusi kufagiwa, basi mstarini hada niketangwa kaka mkuu hebu la kuzongoe sogea huku mbele dada mkuu nae sogea huku mbele wakaambia eenh mbona tao nanilii hiyo hiyo uwa- uwaza wose ulu kuchafuka, hauko kavi tena kumwagiwa kugoswa vivi, basi nikaji eleza mimi kaambia jamani ni kweli kichewa kidogo msolokwa nyumbani Ya kifamilia kuna kibada mzee aumwa umwa sa kishindwa kutoka mapema kwa kumsaidia lakini <hesitation> kukawa mwanafunzi siku zose utamwiaya kuonekana kama wataamia ukweli basi ninadhibiwa hada, kaka mkuu bana wewe sasa ninabidi na kutandika viboko kumi na tano <hesitation> <laughs> basi nina tandikwa viboko kumi na shano mbele ya wanafunzi na kikiwa siku hiyo dada mkuu nae katandikwa kumi. <laughs> Basi hiyo kijampa mpaka hivi leo <hesitation> kiu- kiumbo mbele ya wanafunzi wenzangu lakini kwa <hesitation> kwa nitambia ni udhembe ni mbwai kwa sababu nikuda kuchelewa kwangu nikukaadhibiwa lakini nikasema mwalimu oda <hesitation> mwanafunzi kasema ukweli siku zose ni mbela asingizia asingizia basi nikatandikwa kuna kuda kuda kubisha lazima ukubali bana utandikwe sa basi ile siku ikawa ya mboka Sasa bwana sikwa karibia kwanimkaika mbogo <laughs> wadakou kaniseka <laughs> wadada na mimi kawaandika mazina nikawasogeza mbele <laughs> nikalipa kisasi kwa sia hiyo <laughs> <laughs> <hesitation> ni kitu ambacho kwa kweli nina kikumbuka mpaka hivi leo <hesitation> nakikumbuka mpaka hivi leo adhwabu nikapewa mbele ya wenzangu wakati mimi ni kiongozi wao bwana na mwenzangu hivyo hivyo basi ni- ni hayo ambayo kidahakuhaja wakati ni shule lakini wakati ni shule. <noise> Basi hivyo miaka ya nyuma hiyo miaka ya nyuma niki cheza cheza mpiya lakini ni mambo ya kucheza mpiya ugomvi ugomvi kwanza nikikukuta katika kucheza kwangu mpira mimi kia kutoana mwenye mchezo wa mpira ni mara mbili tu miaka yose kucheza mpira Mara mbili tu kutoana basi lakini kupenda mambo ya ugomvi mimi kitu ambacho <hesitation> nakipenda kabisa mambo ya ugomvi, we mambo ya mipiya mipiya hiyo nakizunguka sana humu na vilabu vyetu hivi <hesitation> mikoani mikoani humu kizunguka kidogo kwa sababu ya mchezo wa mpiya kiu cheza kidogo nashuku shukuru